Ma vya wura ma ya hya ati tangərmar sə nda yo məra nacha nga <hesitation> yo tsəmtə iyali ɗa eo wura <hesitation> tangərmar sə nda yo mər ma vya wura nacha nga wi karfi tufəu yo hya andə iyali ɗa eo biya wurandə pətlənya aba mbudla eo usar dza dəhə ea ka ada ma ea usar dza eo biya saka nga kowo biya higaba na tlər nda biya ma nyi wi naya ma ya biya yo biya wurandə broshiu yo vala ngulisha a na lenya tlər nda a da nda nau mərtə əhə wa bayan əngə kuma yo shirya yo təra ya nya tləra ngama naya yo dlədləɓə ə ngulisha a o akaranta ma ea təra gyo makaranta eo nda səya macha bəji wi saka nənna eo səya chigaba na ka tləɓə ka oada macha bəjir vuya kuma eo səya təra kwa takəu eo ki zoa Eo ki gwa a sər hətə hanya eo gwa a sə nda mada vanya səa ɗa ənghəu eo vala kərnəea ni aku ngya nda ea kwa ngya ku dunəya ma ea ma aka ɗa kuma eo shi ma ea shi kowo shi waɗənda waɗa eo gwa arə sərsuma nda eo həti nda eo hanya aba akə nda dede na kowane ndə cho uya shambi da cho zəbiya hya atə nə tsəu vanya zəkəu nda cho uya cho ki zoa ni bayan ma ea shi ənga kowa shi waɗa ea uya ərsum ga ɗari eo səkardza vanya ndəu cho nau hətə takarda nyi ku huɗa ngulisha a makaranta cho janga naea njirawawa a eo səkardza vanya pəchi kuma yo hətə likatəkata yo janga ma bəjir piya ɗa ko i ka karfi dlə nga yo gwa piyata ɗa macha a vanya sə da wa to vanya pəchi ma vya wura, Ma ea wuranda aduwa yo biya yo ki usar njir anguwa kəea yo usa nda ga ea zəndi nda ama ea hya ati na yiyingkur ənda ea hya ati ma ya ki wuranda ziyara vanya pəchi ma a əngə ko nda lari vanya pəchi mada a ya biya ki usar ndə wa kəl ko la a vanya ndəo hya atə ku anguwa cho shili usa ea vanya pəchi ma a ziyara nda njo hili nə vanya ndəo shili həya ɗa ma a tun naya taa biya ga təra kya nya tlər wa cho shili gwa a ka shawara tsa ya ana sə nda cha gwa kwa ko matsala nda cha gwa kwa o ngya nda cha ngya ko kuma macha vanya lalura da nda o dama nyi cho shili gwa a shawara eo nau shili ngya eo ndər təkəri ma mbwa nda yo nau vala ti yo bada yo mərti yo nə nyi shawara ma mbwa nda a da yo ma a gagara ea kuma eo gədi tsa hyellə hyell cha chabiya ea laku ana kərnyi so ənga ko la a ngya kunyi o vala ea tsa atsa a nda eo ngya ku pama nji ngama ngya ana shawara ku pama hi kwa vala cha nji